Vǝ́ ŋ nɨ mɨ ŋwɨ nya nyáa saŋ a mɨ karɨ na dɛɛ e mɨ ci, vǝ́ a láa karj na dɛɛ e ci wɨ nyiyǝ sa lǝ eni lǝ eni. oturu ǝ lǝ pǝ fɨ ŋwɨ a la lɔ la ŋkpɛ emɨ ci emɨ tii ŋwɨ pɨ lée yee eni ko oturu nya ka ya fɛɛ ceŋcɛŋ. ka pa lɔ tie wǝǝ oturu nɨ mɨ tieye nya nyáa saŋ o mɨ ko o mɨ kuŋ ne le peni lo otui o ko nutǝkpɛŋrǝ a ka kpɛŋ o kuŋ nutǝye aa lée yee tuiye o mu koonu nutǝye mɨŋkɔɔwe ko oturu ǝ lǝ pǝ fɨ tieye ǝ lǝ fɨ q la lɔ oturu nye ke tii.